عشان تغيير حفاضة الطفل, أول شي, تأكد إن عندك حفوضة جديدة, ومناديل مبللة, حط الطفل على سطح مستوي ومريح, اخلع الحفاظ القديمة, وامسح بمناديل مبللة, عشان تنظفها زين, اسحب الحفاظة القديمة, و واطوها وخلها على الجانب, حط الحفاظة الجديدة تحت الطفل واثني الجوانب على الجوانب الثانية, تأكد إن الحفوظة مشدودة, بس مو ضاغطة عالطفل, بعدين تأكد إن كل شي مرتاح, بس كذا.